بیلجیم دی ثقافت فلیندرز تے فرینچ، ڈچ تے جرمن پر مبنی اک مِشرن ہے جو تِن سرکاری بھاشاواں تے وکھ وکھ خطّے، خاص کرکے فلیمش تے والونیا وِچ سپشت ہے۔ مکھ ثقافت وِچ کلا تے ساہت دے مشہور یوگدان، بیئر، چاکلیٹ تے ویفلز لئی منائی جان والی اک وشوپرسدھ رسوئی شامل ہے۔ ٹنٹن ورگے کامکس وِچ دکھائی دیندی اک وکری ہاسے دی بھاؤنا وی شامل ہے۔ اس امیر وِراثت وِچ مضبوط پریوارک قدراں، قیمتاں، نجی تے ناگرک صفائی تے دھیان کینڈرِت کرنا تے تہوار تے لوک پرمپاراں لئی ڈونگھی قدر دانی وی شامل ہے۔